Än piensatzäkpa't que je avion janusy kätäkpa tzajpo'ompä, pe yä'ki nasoj nkenpatä que tzäätäpä, pero me imagino que jana'usypä', y nämnämpa que cuando'k nä manh tzu'kumi, nä manh keye tzu'kumi jutzä'k mikspäpä, nante'k tenayu meramente hasta como que näntä manhupä keketä jampa, y jenä tranquilizatzäkpa, pe janusya'uk täjkäpya mucho gente'k täjkäpya, äjtyä ntäwäta'p jenä viajatzäjkyajpa äwi'omsye'nhtä manhpa, nomas que ligerutä, katä yä'ki putpa de vihermosa a méxico en vuelta de metza, tuka hora'oj yegatzäjku'ntä, janu'sy ijtu mas avance, tiko carru'ojmä nta, jenä mas tardatzäkpa, jiko äj mpiensatzäkpa't qu mas ligeru y mas comodo, nomas que na'tzpatä, creo que näntä manhu'k tzajpojmä ntatä jampa, pero nantä tzu'kumu'äk nä tambaleatzäkpa'k manhpa, jenyankätyi.